Kalo unikiam manimyam oh poputam poputi mulelis anialis salalu, pokonya yang penting kalo poput, kalo palam oh palan ni bagara koa pala blimbing kalo buah buahan ela kam oh ni halalai pokalo amoi mulele koam oh pokolo bintam siam klo manimyam aktip nialis name bitana siam duran ne nilin durian. poputi, kadondong ih bintang sia ni galojo, binatan kalo manimu nininu koa sakelo baru ninu binatan siam, niali sagala macam na abis biar mau siala ruirui bintan si memang kalao manimyam ni aktip haa tati mulaha numa manimyam deh loisai atinama deh malosia hulanam mulahan numa ni hulan loi kabel lesai atin baru. Ni ali patalu kabel deih baru imulaha siam manemi numa maina maina pokonya binatan siloa siam siro aktip kalo manili <noise> kalo uniki oh niali sagal macam abis, niali poput, niali palam palam niali koa pala, balimbing, isiang kalo muleli numu ni hamiran ha kalo jambu, coklat, pokinya isiam yng penting mulele oh ni ali peit kalo unikim aktip manimyam aktip kalo binatan lain ko macam kau liuli oh manimyam arei ninu sakeila baru ni alisa, pokali uniki tati mulaha naupu siam sakaela baru, sakela laninus manimyam upus laputar tuterkobu bru ininus, jadi uniki tati <hesitation> jadi mulahan oh manimya salain ninu koa <noise> manimyam upu laho, laholan mao inin abis larum petitala lni pu mulaman. Jadi binatan cuma siluam manimyam la aktip aroki popo tamisiam jambu amisim oh nimulu hebat biar a'u jaga nasapa numa ni kasi jalan <noise> tapoton nau'an uliuli ho'un taun dua ribu dua pulu am laharuma sa kopit deih uliuli siam, kalo mausia re'uliuli oh manimi numa nilunia le poa'umi siam sabuman alamani a'u neun nipin baru pas mosa, mosa kopit numa babins rompu babinsa haruma ea utangkap mo a'u <hesitation> mu usuitoloi kandan a'u puasa pusing tau nipu mulaman akhirnya eh darpda a'u stenga mati a'u hatian, a'u hatian siamupu <hesitation> ikala kimalaka peit akhirnya a'u dapa uliuli koine a'u mau piara uliuli numa ehiam me. Biasa karna a'u uliuli kia ne, koi binatan suma ni reola malusia pohon iulan nasapa, lakimalakam baru, mosa kapin oh a'u dapat kepin sanang-sanang, binatan sia numa elala ni lunlun nia'po a'u musia ni lunlun ko'a <hesitation> jadi binatan sia numa, binatan sia numa iyah kalo mosani hoalamo dapati kapin ho'un, binatan numan ni reola ni upunam po a'u muina papule hasapa, <hesitation> nieu siam tutu inipin baru ada kala elelen nulunia baran a'u hamwan salalu jadi, pokalo binatan mousia rumuinan oh <hesitation> ni lunia po a'u muina nilun koa jadi ipiaran binatanan musi isabar kalo sabar koa malosiela, malosila la niun talo taman ni hula tai-tai jadi, <noise> jadi kalo <hesitation> mai ipira binta nam musi sabar. Uliuli'an gambang kao lbai puara malu tei bei nuputara maimito si name pokalo uliuli ni usiamu ni balibali koa kalo maluan oh pupu rinasi au hatian lai kandan naoh ro niputara maimoto sianame <hesitation> jadi kalo.